Mu meelest naaq kitsõq ja hirvõq ja põdraq pruukvaki ummi sarvi tuujaos, et võidõldaq. Esädseq umavaihõl sis taplõsõq imätside peräst. Ja või-ollaq kaitsvaq hiinnäst kah sussõ iist näütüses.